I, uu, uni, kuó, u´u, iño, uxa, una, ií, uxi, uxii, oxiuu, uxiuni, uxikuó, xiauu, xiauúni, xiau kuú, oko oko, okouu, oko uni, oko kuu, oko u´u, olo iñu, oko uxa, oko una, oko ií, oko, okouxi.